<noise> ke noʻonoʻo wau i ka <hesitation> uh waihoʻoluʻu keʻokeʻo noʻonoʻo koke wau i nā ao o ka lani e lewalewa ana ma ka lewa <noise> ʻoiai puni loa wau i ka hākilo ʻana i ka lewa ma ka lā a ma ka pō ke noʻonoʻo wau i ke keʻokeʻo ʻo nā ao nō ia <noise> <hesitation> uh akā inā ʻaʻole nō nā ao e noʻonoʻo koke wau i ka ʻehu o ke kai ke poʻi ka nalu a pā i ka ʻāina <noise> kupu maila kēlā keʻokeʻo.